फ्रांसे जु सस्कृति ची उ कला, फैशन, भोजन अर साहित्य मा भोत समृद्ध ची पेरिस ते जु ची फैशनो राजधानी मंदादा पूरा दुनिया मा फ़्रांसा जु लोग छिन उ खांड प्यौंडा भोत शौक़ीन वोन्दा अर यखे बेकरी भी भोत फेमस ची दुनिया मा।